पहिले तो तै गूगल मैप म रास्ता खोज ले अउ देख ले, ओकर बाद तै योजना बना ले कि तोके कहा जाना हवे अउ कहा कहा घूमना हवे, कुछ पैसा रख ओकर बाद तोर काम हो जाहि।